Oli babé gaburoos go inja uŋa mé miin utaas butumi. Éni uting muting maan umiré ma babaj gafooŋ, nuŋar fuburoos fafu miin utaas butumi jaraam buséét, nujuhé ñacémé uting batanj ucaméén gapuréén gafooŋ gagu, nuŋa fuburoos fafu miin uburoos soit éni uting waaf waan umiré daal ukokoot do guŋiŋi, guŋiŋi gusalté salté, nuŋa gaburoos gagu miin utaas séét nupuréén.